इन्डिगो फूल इन्डिगो फूल इंद्रधनूस के साथो रंग से। मिलके बनल चे इ जाड़ीदार और बारा मासिये होके चे। इन्डिगो फूल बेक्टीसिया अस्ट्रेसिस में मिले चे जे के। नीला जंगली नील भी कहल जाई चे इन्डिगो फूल फेबीशी। परिवार से सम्बन्तिच चे इन्डिगो फूल नीला बैंगनी। रंग के तथा मोटर के दाना जैसन होके चे।